אונז נוצן בערך אכט, ניין אנדערע מינע <hesitation> צו רוימען. <hesitation> אונז נוצן מורפי, מיסטער קלין, ווינדעקס און ווינדאו קלינער. אונז נוצן אויך א ספעציעלע <hesitation> אייגענע געמאכטע זאך פון סתם וואסער מיט זייף וואס דאס נוצן אונז. אונז נוצן עממאניע און בערך דאס זענען די זאכן וואס אונז נוצן צו רייניגן.